Ñy fahafahany ñy voro zany mim mikariokarioky aminy ñy fifindrany ñy toerany. aminy ñ'andro mandrii mandrivotsy reñy. andro mitsioky reñy zao mandeha ñy voro i amy reñy ;amin'iñy i a atosiky ñy rivotsy ka moramora aminy koa ñy mandeha mitily i zay; <shushes> eo avao koa ñy fandehanany mila hany ho haniny noho ny ñ'anany. <shushes> mañamoramora azy zany tsioky iñy.